Beta ada dudu carita deng antua satu. Antua bilang bagini, hewan yang paleng pintar itu kal di lau, di aer masing itu lumba-lumba. Beta tanya kanapa hewan yang paleng pintar tu lumba-lumba kan ada laeng banya tu. Antua bilang iyo lumba-lumba. Karna lumba-lumba itu katong kas ajar akang barang satu bulan saja akang iko katong punya parenta bagitu. Pokonya katong suru akang bagini, akang pokonya iko biar katong gaya apa saja akang baiko. Dan hewan itu orang pertama lia akang dong bilang akang paleng seram, pokonya akang paleng ini lah. Tapi pas katong ajar akang dalam, pokonya kasi akang makanan, abis katong kasi dia trik bagitu, akang iko tinggal katong parenta. Loncat, ini. Pas beta bilang, ah masa hewan su jap ni akang kaya muka seram itu akang e bisa iko katong punya paren maunya kaya mau bagitu. Kan hewan lumba-lumba ini kan katong bilang ya akang yang di laut ini katong lia akang mau nae saja katong ya, ini kalo katong deng e Kole-kole, lia akang bagini katong mo <hesitation> amper sadiki katong mo lari. Mo lari bagemana deng katong di atas aer ni. La antua bilang, iyo hewan itu lia akang muka jahat, cuma pas kalo katong su bina akang, pokonya katong biking akang bae, katong blajar akang, seng butuh lama, cuma ya sekitar sasatu bulan bagitu saja. Langsung akang iko katong pung mau. Pokonya tapi katong blajar jua akang pung makanan banya. Maunya katong harus porsi kas siap akang pung makanan tu dalam satu bulan tu ikan harus brapa ekor bagitu, bar akang makang jua harus katong kasi makan lalu katong biking akang gerakan. Kaya katong gerakan mo suruh akang loncat, katong harus kas makang brapa pokonya brapa ekor bagitu supaya akang kaya iko, kaya katong bilang bernang, ha katong suruh akang bernang dolo baru akang nae, baru makang bagitu. O bagitu e jadi hewan yang paleng pintar di lau ini lumba-lumba e, beta baru tau skarang. Untung om carita akang.